La xen júu kiee’ jly, jlý xin köö e kóó’ dsa e fá’ e jiaa dxí, fá’n kié’ dsoo juá’n kie’ my, cuando e re fáá’ra jö e re tⱥⱥ’ra nóoó dxíra jöto re jiáána e kie’ jiá’ ‘nⱥ’ re tⱥⱥ’ra nóoó dxíra re jiáána dxíra, ejö dse lí fó’ jö to dse ‘nⱥⱥ dxó dxíra ki xa jö ba jly jö, kiä’ jö jó ba e xíí, xíí dxíra e dxá dxó jño dxíra, la nɇ re lɇ e dse dsaána jná júú kiee’ jlý.